أكيد بختار إني أتخلص من الفقر مشكلة الفقر الصراحة هيا يعني مسببة أغلب المشاكل ال-الثانية هيا جذر من الجذور العريضة من المشاكل ، زي الجريمة والصحة والتعليم أ لما تتخلص من الفقر تجدر <noise> تساعد أنهم يحصلون علي فرصة أكثر في التعليم ، <hesitation> رعاية صحية أفظل <noise> العالم بلا فقر يعني عالم أكثر إستقرار أكثر سلام يجدر جميع الناس أنهم يعيشوا فيه بكرامة.